Nyo nainy kour rou ge nyo nainy tonok rou fo tumbuna tsiau kamiror marasin iny ratsu ge tete ge nana nating tsue ror tsiau tan marasin tan kourge tonok. <noise> mes nainy ri tsuef ror anyo, kua nom noun tuva kua nom ka tuva nyi te mix visen mi ya aurom ainy te boil ya tan guaf ainy te fakei ya ma boil tson ya ainy te stim fisen mi ya an puan tsuan te rof ai tsun